Si se cuezi sin priessa vai a sel mejol i más saborosu que no si lo hazis apriessa i corriendu.